Bueno laa ke es laa je'tii la gripe va la qa'mood nawulam reh nakunam seria peet nawulam qa'sa re' wila reh janaj va si k'axa pan ralaq o wila te' rijaloom y pues mas ke todo la tz'aa' va y si wila k'eh tz'aa' chiriij pues na nasik'im lado reh peet naye'eem janaj pastilla naloq'om ruu' pan farmacia y naye'eem pa reh winaq va ya sea acetaminofén wila ar la mas ke todo re'ee mas nkojoora y la alcohol naloq'om alcohol y naye'eem pan risakan o ya sea pan pan rooq osea lo ke es laa pues pan yejaal reh rooq va <hesitation> reh riqasaam la tz'aa' ya sea y si xi xiqee la tz'aa' y laa nawilam ke kiroo xwi'qa onteera pues tah tah problema si reh igual manera si hat nawilam si la winaq wila k'eh tan rik'a la tz'aa' chiriij tah re'ee rik'a te' rijaloom tan rik'a lo ke es la je'ee reh k'axa onteera rib'aqal tonces mas kiroo nak'amam ka ruu' janaj doctor reh naa pues reh nakunam va porque wilkee' la ch'ahqon wila gripe n'ik'aala pues luego y wila gripe pues q'uun n'ik'aala porque demaciodo fuerte va tonses rajaam nasik'im lado reh ya sea je' naniq'aram pa depende qa'sa mood re' la gripe porque si demaciado fuerte pues naa sik'im lado reh y naja ruu' doctor va o ya sea pan hospital